Sezy ndraiky, fipetrahan̈a zen̈y. Maro kà mampiasa izy io fanongan̈a an̈abo raha fa ny ten̈a ilaivan̈a izy zen̈y atao ipetrahan̈a karàha an-tran̈o ao, an-tan̈y, Amy zaridain̈a àby ren̈y, <hesitation> amy toeram-piasan̈a, karàha in̈y.